I cibi ko koba iban icibi ki koba ebiwi, ubiŋeya shi tuk ime i heti cicibi i koba iban bukuk sheni icibi eyehane coko obig eno ushu bera akpei, shu shu, shu kpeŋo shu shoni kibi eye, shu damu ubiŋ eŋo shubera a lɛɛi shoni kibi, shu dami ubig eŋo shu beara. a tuki shoni icibi shu dami ŋoubin oye eŋo shu bera adani baku shonikibi ushu jiniŋo ahɛɛi sho shɛɛ, shoni icibi, idɔɔ ajɔɔ eŋo ushulera ahooi shu hɔɔŋo shoni icibi ecei eŋo shu bera a hei shu bɛino shoni kibi eyehane ko shu jɛɛhɛ ko sho kpotunwe ni odɛɛhana uner a rena ino ashei uku shoni icibi shu iya ashei buku shoni icibi shu iya a jɛɛi juu dam onan rorenijee no nan udun shu yi wuu dam abin she tuka une damihɛɛ shu iya juu dama abin unwea donun unom edaa na taki icibi <hesitation> ubin eme ishi heti icibi haai bani nyo enye hane unyom bika shoni icibi enan eye a shina jɛɛa baa ashe jɛɛi uhei eye sha jɛɛa baa ashe jɛɛi ugeri eye sha jɛɛa a jɛɛa hanoi, aja nyii ni enan she biwi, icibi shi kawo u reshi eban eye hank no shonu ubin nyom nu nyoma nyime. Ma shiha maa nyim baa ŋi shu iya a koh icibi bano tun da shike ŋo ujɛɛ no ushonu icibi ŋo shuu neni icibi hano uju kpuu ukara nongom, nu banu jɛɛ ŋo utuk uyonoko na neke ghoi iban baa icibi ishohum eyehane no baku shoni icibi ni ahɛɛle no anek shina tuki ŋo ashuu unyom eyehane asha khoh ino a kojɛɛ na ner sha biwi ete shike heti a kidnappers sha nene ba neni hi ŋo, ashi iyo utuk, me iheti icibi ocucekishi iyaa enyehane ŋo bu shoni icibi, haku hwaŋo abin, ama ŋ shu shoni icibi una koti na andok ŋo ŋyiŋo abiŋ ujuu ghai unineke, ughoi ubinshu biwi mi, ujuu ghoi egbang, udɛɛ nu udɛɛi unyiŋo abera abiŋ icibi ki koba abiŋ rareniyo eŋo ushunu kpiia baa icibi shi tuk eŋo ujuu nyii onan eno hakamata icibi shi tuk inoujuu kpiia andok ni aneke emboo shi hasa anihi andok icibi ituk eyehane koku jii ihara haju dɛɛŋo ne nenos ni iharai icibi tuk eyehanei shunu hara baa, goti eno ushoni yoo, no ko hau hango uneke na mawi nyime no buku doki kibi shu kpeni ujee a kpena nene utakada shushe ajawi no. Ashi yoo ituk ime hei icibi ibangeye gi sheyo ime na ashuui eno no buku shonu icibi utub ubin unyin, shushe udɛɛ nu kpuu ubin shushe, ubaku kpuu ubin shushe niyo, unom daa ushu gɔɔn ibang bmku kpii ubig shu bwoi ker uneke ye sha doi ubin shu biwi, shuku gber ubin shu biwi buku doi ubin shu she shu gber ubin shu shɛɛ, icibi yi tuk no jime ndan abiŋ in dam abinke icibi iyo ituk in shoni idɔɔ ajɔɔ icibi iyo iuk in shine ejifa ashiyoo ituk ime heti icibi iban ime na shu ushe na haran na jawi imecibi yotihi ubineme shin kpii ni icibi hano udɛɛ shushe ni nake kpei ni icibi hano usin shu biwi eeŋo bishu jaw ine icibi hano nu odee ni bani kpuu ubin shushe oshe ime na shuu eno icibi hano i naka bai ba ana busu jawi ine icibi ni jiin a hɛɛe ni jiin eno rirennyo ni ghoi abin she hoo, nibani nwe unom edaa na a nwemee a shoka ghui ibane yo, ma dakujawi ma ashiyo utuk me heri ima icibi iban naka jawi me icibi shi toni igbam neme ba metuk ushe in jawi ŋo atangashe na hara.